طبعا الأطفال وما أدراك ما الأطفال، الأطفال هم أكتر ناس هكي نحس فيهم في الوقت الحالي جدا من خلال تقدم التكنولوجيا والرفاهية ، والضغط الإنساني <hesitation> والقلق ، خصوصا الأطفال يعني عندهم <hesitation> الوسائل- وسائل اللعب الطبيعية مش زي التليفونات و <hesitation> ما تاخدها الإن من -من برمجة يقول أطفال كانت زمان حياة كانت أحلى جدا جدا حتى في تجربة الألعاب وإستكشاف لازم أنا هالبحث.